Tyong'ik che ng'amen ii ko tyong'ik che chaang ochei, tyondo netai neng'om ii kong'etundo, ng'etundo ko ma ame chakula che ka ko- ko- ko puul, anan nika chikakoyachekitun, chenge tyony, chenge tyondo neka netoko ff netoko kararani kopar, akoam kotoko kotokokararan koma komaanun, tyondo ake nekararan ne- ne- ne neng'oom ii ko tyondo nee ko- ko ko- ko zebra, zebra ko tyondo ne ripekei, machute ye- ye mii tyongik alak tukul ee, ako yem- yem- yemamii chafu, tyondo ake ne- ne ng'om ii ko- ko pusiit, pusiit ko- ko chengchinikei chakula ako rip- ripei ole menyei, ng'ot komenyei ng'ot komenyei ole menye piik, koripchini piicho komachutu tyong'ik alak, tyondo machutu tyondo ne uu ereenet kurke ng'ung, machutu machutu muryat amu pusii kopare tyong'ik chotok, aya, tyondo ake nekararan ne- ne nen'goom ko tyondo ne ko sesset, seseet ye kawa ko- koripei ye menye piik akoripe komachutu tyo komachutu chii nemapa kayae. Ko akoripe kokeny koma komanyo chii ne nenyokoyae ko- ko- ko komeche kochorso eng' kayae, ko ng'om tyonyi ochei amu, amu ma ing'en piik ap kaayae, ako yekawa kopakochafuan wei ko- ko- kopale korook ye- yemeche ko- koachi chapu, koachi chafu akotup kokeny, kong'am tyonyi ochei, tyondo ake neng'om ko ingokchee, ingokchee ko ng'emut akot wendi ola paa kopchi kot ap chitk ake ko- ko wekse nga amu ng'om, ingen ole pa, ole pa, mawendi akotepie eng' kayae, wekse ngotko makitup konyek, ko sasa ya kimache ke ke paishe ke- ke kot tyonyi kot- kotepi eng kayae, ketupe konyek, kong'am tyonyi ochei, tyondo ake neng'om ko- ko ko- kipleng'wet, kipleng'wet ko- ko unyekei, mamache koro chii, ng'o ng'e- ng'e- ng'e nyoor kiplengwani kolapati ochei, kot nda kisupi piik ko- ko- kochepchep ochei, lapati akoi ye- ye- yesapos yemeche kounyekei, ko unye tyonyi simanap piik ako simakipar kokeny.